די קינד ווייסט נישט וואס צו טוהן, ער האט קיינמאל נישט געזעהן די טיר פון פאר דעם, און ער ווייסט נישט וויאזוי ער קען אריינגיין אדער ארויסגיין אדער וויאזוי ער קען עס עפענען און. און איין נאכט, אינמיטן דער נאכט האט ער געזעהן ס'איז אביסל אפן, איז ער אריינגעגאנגען און געזעהן ס'פירט צו א פלאץ וואו ס'איז דא א וויינגארטן און מען מאכט דארט וויין